Ilà ñy fanavaa kajy, añatiny ñy masiny, ñ'antony: -Mba tsy handiso anteña, na ahatara anteña aminy ñy kajy tokony hatao nteña malakilaky, lafa teña ro mamarotsy zay, lafa teña ro mila drala, mba tsy andiso anteña aminy ñy drala maro, ho kajinteña.